Guarda a dipend da ëndua deu andé, se devu andé ën centro a Türin <noise> pìu ün mezzo pubblico perché guidé al e ëmpusibul, se ënvece deu spusteme ënt i pais pi vizin cun menu trafich pìu la mia machin-a perché partu cuandi vöi, m'fermu cuandi vöi e arivu sensa avei d'problemi d'guida